أنا أكيد نحب السفر للفضاء، خاطر فكرة مشاهدة الارض، من بعيد ونجرب إنعدام الجازبية حاجة رائعة، وتجربة <hesitation> ما تتعوضش، تخليك هيكي تشوف العالم من فوق، حاجة مصغرة هيكي تشوف النجوم، و تشوف الكواكب ،وتشوف المجرات، حاجة هكي في منتهى الجمال.